زه چي کاري ته ځم له ځان سره حتمن پېژندپاڼه/کارډ، موبایل، چارجر، کاري سامان، لکه: کمپیوټر، د یادښت کتابچه، قلم او که اړتیا وي د اسنادو بکس هم وړم. د څښاک لپاره د اوبو بوتل، قهوه یا چای وړم. ډوډۍ، لکه: مېوه، سنډویچ یا سلاد. له ذهنی چمتووالی او یو ښه مزاج سره، هر ورځ کاري دفتر ته ځم.